أفظل أن يكون عندي ظعف مالي، علشان أقدر إني أشتري المنزل اللي أحلم فيه، ن هاي الشقة حاليا أنا شفتها على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن ماني جادرة أشتريها، لو كان معاي ظعف المبلغ اللي موجود معاي حاليا كنت إشتريتها ،وإستمتعت بيها جدا، علشان هي من أجمل الشقق اللي شفتها في حياتي.